Manahaky anizao moa roahy ñy tohiny safà toy e: -"Hainao avao aza lahy ñy misy toera fisakafoan'eo ,ary la mahafinaritsy ñy mahita anao mirehak'azy, ñy mombamomba <shushes> an-drozy."